Më yë ka'axtë du minëyen jue yë dun myaj tunëp myaj në kaxëp, pën mëdë yëdun mas yajtu'umpë yë a'ax dun më jue adyumbë kuay kaxpë pën je du ji'im wë yaj ko'op yak adyunpëp më yë a'ax yajkaxa'an yëna'ak dun mas yaj tumbë ka'axtë, dun mëdë yë mëkumexpë a'ax yë dun yajtumpë yë ka'axtë jadun a'ax yë xiaj kuko'on xiaj kubëkëp në ko'o nak kuay pya mexë pya bëk.